Injo punna more'a <hesitation> na kosee'e <hesitation> punna ngani biasa kole'e, punna punna mo'reku'ja <hesitation> biasa anu ji ku anu <hesitation> apa senjo renna <hesitation> patangsarre ji, ku suru paluru likku. Allayah, beh ye fase'na leye punna ri' anu <hesitation> kuu suru palluwi na punna <hesitation> injo punna kanca sekku <hesitation> biasa talana patindro punnaa bangi'i <hesitation> ce'la. <hesitation> biasa tolampo bua ja sapiri, kusuru tunu. Injo sapiriya, <hesitation> lemo <hesitation> rungkeca <hesitation> anu to ri' anu do, ri' apa sinyorenna. Ri' sendro'a namppa ku winung <hesitation> punna nganu senjo <hesitation> kodafuang ngi'se <hesitation> kusuru pallu <hesitation> apa re'na injo, <hesitation> alaya alaya kusuru pallu nampa kuinu'ne erena. Punna kanca'ngi anungku <hesitation> sekku. Punna <hesitation> <hesitation> punna more biasa todon' kusuru sawi kalingku, injo kuswanginya nu anu do <hesitation> piss reppo palua ngere nampa ri' panaung <hesitation> anuwa battu hammbala. Nampari' bombo naik boo surungase urusuwaya, kunna se' anu tajiya <hesitation> lamorre morre ta'jil, pokonjo ji narua ngiya oo ra'ci kaleya sulu ngase uru sua. Punnaa nganu i'